Ni sheta rsag lsoa nac bsiñ porque shuuch nac manga rlia shucch manga chic na sto cual quier caro se manga seti shaa manga se tau manga mas lait mas shitis rau manga ruñ manga pties ratis ni rgaag so manga shaa ra lait shara cos <hesitation> ni sheta rtop beñ rsia beñ le ñu lenga richu manga loga ri lluñ manga pties manga chic roc riehc manga lla na dets manga rri te ra bisiuk ni shet rlia shuuch shuuch toste rlia dets cosni rri dets manga ra bisiuk ne nic nac ni sheta rsag lsoa manga chic lla chica pues sheta sheta rui sac ca ni rebeñ lo bsiñ rsheba bsiñ rat- te nac bsiñ cos shuuch bsiñ maiñ-maiñ feu ne.